Lu valuri di la vita umana è supremu. e propriu pi stu mutivu l'omu s'avissi a mettiri sempri a centru di lu munnu. Nveci, purtroppu, ci sunnu tanti omini chi ammazzanu ad autri omini comu, pi esempiu, succedi nta li guerri. Propriu li guerri sunnu lu massimu fallimentu di lu geniri umanu.